Tuu um sis tungraud. Sa panõt taa autolõ alaq ja sis nakkat väntämä vai niimuudu vaotama üte kangi pääle. Ja tuu õli um sääl seeh ja tuu õlisurvõga nõstki auto ülespoolõ. Et sis saat sääl auto all midägi õiõndaq vai tetäq.